Hafalian̈a zen̈y, raha raiky mibôka an̈aty foten̈a kô fa tojo araiky raha tsara in̈y an̈ao karàha renin̈ao àby zen̈y <hesitation> an̈aty vatan̈anao ao miboaka zen̈y, <hesitation> emôsiò tsy hain̈ao feky zen̈y ivolan̈ana anazy. Izy koa misy raha tsara ten̈a mafin̈aritra an̈ao miboaka avy any, karàha ohatra oe nahazo raha.